Omundu eribya inanganaminya ekikayabya ahambere ngalengekanaya indi siki sikihikire kikabya isikihikire kundi ibbwa omundu siya siyakahangika kale akabya nayo isyasi ekikendibanika, n'omuwangabugha wuthi ng'endiyathahya omo mwaka owaka owakasa wukabya isiwasi ekiro isiwasi n'okwezi betu ingye ngalengekanaya indi ya Nyamuhanga niyo akabya inasi obuli kindu kundi niyo akahanga, niyo akakubwira, niyo akakulhinda, niyo akakuha kale obuli kindu ekyosi, neryo omundu iyo syawithe, syawithe obu- obuthoki obo obw'eribya inanganaminya athi eki ki nga ngayakikolha omo mwaka mulhebe.